पर लागली चेन काम करना तरीको बहुत सरल छे जीपर। कहा चेन कहा चेन कहा चे दूई पटी पर बनी रहा है छोटा। छोटा दाद असा प्लास्टिक ना दाना मतलब दाद बने ले। रहा है आपने जीप <hesitation> चाबी काजी बने। ले रहा है तीनां उपर खेचा ती <hesitation> दूई पटी। काजी जूड़ दे काजी आपस मां लॉक कर दे बन देजे पली। चेन बन देजे आपने पलस ले चेन ने चाबी काजी निची खेचें। ले जाना ती पली वापस खुल जे ने दाद प्लास्टिक ना रहा। है धातु नाईलॉन ना रहा है या अले कलक धातुन रही सके। असी काम कर जी एक तरपा भी रहा है न दूई तरपा भी। रहा है।